Mate pake yo al ada norwege hen non, moyinde tayikoƴol mun so naɓara golle wala jamgoyide. Ñennde fuu. Nden non ɗun ana jatoraa fina tawaa non kertanaaɗo ɓe. <hesitation> Aɗe anndii ɗun nii woni ko neɗɗo waawi haalde ko naayii e maɓɓe kamɓe.